Na'ura jamanu do mari kuje biddugo ha bandu mai, don babal watugo boggi bandu mai je goddo wawan wata boggi haton, do mari kuje biddugo bedo siga dum ha leddi sai Bo do mari babal hubbugo to goddo yidi naftira sai bidda dum hubba.